केन मेते पूछी की भई तुम आजकल भोत मेहनत कन लगया ता मिन ब्वोली भई ममेहनत ता कन पड़ल बच्चू ते स्कूल डालन अर आप घोरो काम कन अर कति बेहरो काम वोंदु अर अपू ते भी मिन कभी कुछ कन वोलु अपा रिश्तेदार ची मैन कक़ची जांड वोलु ममेहनत करोल तभी ता मि पैसा कामोलू यही मेरु मकसद ची ममेहनत कर-कर के मै अपू ते ऊँचा उठोलू।